<hesitation> Kua correo electronicore mbaetima añae amborresive mbaenunga mensaje, ani mbaenunga <hesitation> ñe ikavigueva se correo rupi añae mbaetima <hesitation> añae yaiporu mbate, se mbaetima aiporumbate, porque oimema irü <hesitation> aplicaciones reta, yaikua vaera mensaje, jaeko feibook jare wassat jokoropi añae opaete mbae yamborresive, oimeyave mbaenunga documento